איך וואלט געבויט א גרין הויז און איך וואלט עס באוואסערט מיט אפגעשפארטע וואסער ווי מער אז ס'זאל זיין עפעס צו עסן און מ'זאל קענען מאכן עפעס געלט.